Oyan kwo zhimi agbma da yan nkwo no wu nmaku afa akaya ma bwa gyi wye nwi nbawo migyi ndagba nma zhi abwazu nwi ma bwa oyan kwo ba shemitu mowo mi gyn mida gbma nma zhni boboyi nwi mawo kwo be mi bo manayi mowo mida gbma ama obo nkwo ba be mi boi nmitawomide nwi okwo nu yin nkwo ngyiwe nkwa bumi matawo dagbman kwo kwa nkwa wu ge ma za bwa tomi gyi ban mita wo adagbma ku kwa ma kuyan kwolo kwo bumi nuwa mita wo adagbma ama nmaknu yan ma bwa kwo nwiyi ma mo miggn nda gbma nza bu wa yimi nwi wa gna mi ge be manayi lable lai mi be kama she bwa zhni de naye mibe misu nkwoi ndagbma nkwonu bwan yawa adagbma lonu so ya wo dagbma yawo boboyi kwo daya gbma howo gyn dagbma kwo la gyi wye bwa hola loho byi na yababa wo dna ge wo ba yan den erere yan baba dngbmayi yi ba kwo kwo dagbma yawo kwo da ya gbma nyi nayi nshekwa zhni oya kwo ba da ya gbma nyi pyi yawa da gbma Yin pye nkwo to nkwoto dagbma nyi pyeyi kpe wi to kwo dagbma okwo nu yi ge nwiya si ofi wan ho, hota wa bohoda gbma nyipey kpe to ha bwa bo manayi hota wabo hoda gbma nya beha zhi bo kwa buho nuwa to ha bwa kwon hotagyiho dagbma nzagahoge hogayan nhagawo towo zhni hobo hoyen wo gyi ho fi hotawo adagbman nza zhi ho bonukwo oho bugba kwo ba wuya hota wo adagba nyin pyiyi nkwonu so aboyi banu nba nu yi nze ba zhi ho ba zan kwochi wa zhi ho ba wii hota wa ada gbma so za zhniho bonukwoi hotawa abo dagbma so ama nza zhin ho ba kwo to bma hotawo abodagbma mi zhni ba yani nbonukwoyi zhni sopa nzaba zhni ho nwi hota wan she ma bwamiyam dayi nfi kwa wan hota wo abo dagbma nho bya lo wa zhni bo nukwoyi hota wa dagbma nho byi gyn towo zha bo manayi hato wa dagbma un oba zaba zhin nkwo to bma kwo ba wu ho bugba kwo za da ho bo nkwo tobo dna nzokwon to hota wo bondagbm sai dei nwa be wa zhni ho saidai azhni bo kwo ba dagbma